Pos tapocu no es tan emportanti. La suerti puei infruyil, peru l'eshuerçu, la machaquina i las decisionis son el puntu muchas vezis. L'estal nel momentu aparenti pos ayúa, peru si no estás preparau, de pocu te val. Peru comu izin paquí, que la suerti te coja trebajandu. Assinque ya sabis, a trebajal si quieris que la suerti te vesiti i t'echi una manina.